won akhan tunen yaani khee rangi akasi sunnen ishinen dhib yedheni garr minaa miinfaa Mal ijaretheni rawothen min faa dhibetheni yaani won akhaa milangoafaa dhibetheni dhub ishinen hamtuamuuu inamaa khuliiinen hinjelathaa dhub aminen huji ishian ghudion ammo yaani rangi lilah berre Mee won akhaa woijarethenu dhibethenu miin garkhasinen hinthumikithi